Esente zirabaasa kureeta amashemeregwa aha muntu, habw'okuba waaba otiine esente, torabaasa kushemeregwa, oine kubona sente okashemeregwa ahabw'okuba waaba otiine sente tokaabaasa kugira ngu kanze mukatare nze kugurayo oba neeryo bitakuri, oba neekijwaro, oba niki, konka waaba oine esente orashemeregwa ahabwokuba orazitwara, oze kugurayo ekyorenda, waamara kubona ekyorenda, orashemererwa.